Anche che son retiou da-o lou o lunedì o l'é a l'é unna giornâ comme tante atre ma quande louava pensava che aveiva davanti a mi 'na settemaña de lou, di problemi, de rogne e pe mi o lunedì o l'ea delongo collegou à problemi da resolve e lou da portâ avanti. Anche o lunedì a l'é unna giornâ bella perché me diggo “oh ò davanti unna bella settemaña de lou ma de quello lou ch'o me piaxe a mi perché fasso tutto quello che veuggio”